أفضل يكون عنده توازن، يعني يقدر يكون اجتماعي بس يحترم حاجته للهدوء والاسترخاء ومثل ما يقول المثل قليل دائم خير من كثير منقطع.